Omubatsi wamenu wukakolesayawu wukasiga amenu wawu wukiha kuwu kwoburofu angahenia ndeke. Omubatsi wa menu wukakolesaya wawutya, wukahambawu iwatheka wokwamusigu wabitheka wokwamusigu, iwimya akambido akawukisigiraku iwutha mwamaghetse wabiryutha mwamaghetse iwaghenda ahawukasigira iwabrushinga amenu wawu wandeke nolhulhimi, ahawukaminya wuthi halyo oburofu iwabwihahu omwamubatsi wamenu oyo ihahenia